كل حيوان بيختلف عن التاني في الحاجه دي ، لكن اشهر واحد في الشغلة دي الحربويه طبعا. بتلون جلدها علي لون الحته الهي قاعده فيها وحيوانات تانيه بتدسي في <hesitation> جحرها وواحدين ذي النمر جلده مرقط بيقوم بيتدسي في الحتات البتكون رقراق لا هي شمس عديل ولا ضل عديل عشان البرقيع بتاع جسمه يكون ذي الفرقات البيخش بيها ضو الشمس بين ورق الشجر وكده برضو الحيوان ذي الاصله بتدس نفسها في الحتات البتشبه لون جلدها